ऊंटन की रेगीस्तानी वातावरण में जीवित रहवे की कई उपनियोनाए होती हैं। उन्हें अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी सूखे वातावरण में और जीवित रहवे में मदद करती है। सबसे पहले ऊंटन की शरीर में पानी की बहुत अच्छी बचत क्षमता होत है वे कई दिनों तक बिना पानी के रही सकत है। कहे की उनको शरीर अत्यधिक गर्मी में पानी की खपत को बहुत कम करत है। ऊंट अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करवे के लाय दिन के समय अपने शरीर को तापमान बढ़ाने की अनुमति देत है ताकि रात में ठंडी हवा में कम हुई सके इस तरह पानी की आवश्यकता कम हुई जात है। ऊंट की नाक में विशेष संरचनाए होती है जो हवा के नमी को पुनः अवशोषित कर लेती है जिते पानी की बचत होत है। ऊंट की त्वचा और रेगिस्तानी तापमान की सहायक होत है कहे की उनके फर उन्हें सूर्य की तीव्र गर्मी से बचत है उनके शरीर अत्यधिक धूप को अवशोषित करके बजाय इसे परावर्तित कर देत है जैसे बे गर्मी से बचत है। एके अलावा ऊंटन की लंबी टांगे उबड़ उन्हें रेगिस्तान में चलते समय गर्मी से दूर रखखत है। ऊंटन को कूबड़ बसा जमा करवे के लाय होत है जो उनके शरीर को ऊर्जा प्रदान करत है और भोजन की कमी होत है। ऊंट के पैए संरचना बेहद होत है जिते बे रेगिस्तान की गरम वा नरम रेत पर आराम से चल सकत है।